<hesitation> taka ñayivi nda neva'a tela television te ko lakua'ai taka ikuexi nale na jnói nale nda'vai, nale ku inii ye kunde'ai taka ye kee, te lujua na namai, lujua ni kuu ye taka ñayivi nda neva'a, te ko jnu ñatu neva'aso te ko ña iniso.